Ah, <laughs> fu san tara lagefɔ fu kɔ'ɔm da'ara la loore bee fu da'ari la moto. Sɛla n sɔi la moto, fu san zi'an a puan fu zĩ la yiŋa n bala. Eŋa fu ta'am nyɛ aksidɛnti sansɛka deeni. Eŋa la me la fu kan nyaŋɛ dikɛ nɛreba zo'e zo'e. Maybe fum ma'a la nɛresɛka ti la iŋɛ bayi ma'a. Ɛɛn hɛɛn. La de yelemɛŋɛrɛ ti eŋa zalega ka ba'am tɔna bala beni zuo, fu san yeti fu da petrol iŋe a puan lagefɔ kan zo'e wuu fu yeti fu da iŋɛ loore puan. Eŋa la me la fumiŋa ta'am kɔ'ɔm pee e, la kan yue ti fu ba'asɛ ya. Eŋa la me la, traffic san gi, la ni sɔna mɛ bii la san dɛna ti palɛ la zuo, la lɔa n ba'am zo'e, moto la ni kina kalam kalam gana loore la Gee a de la sɛla n wan bo fu dɛna kalam gana loore la. Mm hmm. Gee la san dɛna loore de ooh, fu kɔ'ɔm zi'an la puan sa se'em ka nyɛti fu, puusego me kan paɛ fu. Kusebego san lɔbera, fu ta'am yu fu fu takɔla la bunduma la lebese. Gee la san dɛna moto dee m m <laughs> sɛsɛla la bala ka boi bini.